Raha ny tiako zashy da hafa avao e tegna izay mahandro ny sakafo tegna ka, mba aleo zashy mba an-dragno satria sy fantatra agnao fahasalaman'igny sakafo ny izy nandrahoin'olo igny, sy fantatra agnao igno raha nandrahoiny an'igny tagny, raha mba agnao no nahandro anazy da hatokisagnao sara izy, aleo zashy mba e tegna avao no mahandro ny sakafo tegna an-dragno.